Ñy fomba fañamboara sôkôlà: -Fampifangaroa ñy fitaova ampiasainao, ao o ñy sôkôlà ahitany ñ'olo kapiky, misy ñy sirozy, misy koa ñy manteka, misy ñy fampiasà ñy sokajy maromaro.